Anung nilaun nikiar ataem a baramana, mi wok nambaut, a wok arbit avok atua kambanga, avok atuma talina, artovo atuma maltech evening class, a purum malet kuti ai namur, alolo akar, a daraep maninga kar nina kongkong pa ura kilala. A van nangandi, arei nangandi mep kiri koina mong, mi kam, avan malet kuti ananalar ake vovon namur la lopa ia tara maravut pa la tie ma anatnat, tar dia tovotovo la ma rarate. Ai lar ma pakana ininge, ia barmana, takondo ataem a barmana ap ake atinge, ailar mep are potei nandi mep, anuk a kinakil ana tara van olo tar utinge, atovotovo ava natnat utua ka, utua ka. utua ka, utua ka, anuk a kambana kilala ake atinge, ai namur lapukue apakana ininge, la pukue tari tara tena varavai vala valar, ararate ma rarate nina ngir. Ai avoki utua ka, utia ka, utua ka, ararate ono utua ka, utua ka, utua ka, utua ka, ararate ono ma section. Avaravaravai arbitbit kat, ma pia na pal. Ai namur irap. A pasta miti, mepa tena rarate miti tupere ia vua makurapau tar a talatala la longor ia. Novi na talatala lake tar la longor nung varavai atia a varavai atia. Taem a varavai atia, lare potei nandi mep ararate ingiavot atia aravate la nandi, amainge orina pepa mula tumu tari manung mak ing mula tul tari taur ia kati vunang la tue ia tar mula longor ia. Taem a van vua, avaravai atia makurapau, novi na talatala, a pasta. Pasta, pasta evangelist ava ngirngir ma lotu, a matanitu, apal ie e kor pur purum, latiri toan ininge i varavaravai? Ailar ia ma nuknuking a lar nandi, angir vare la kondi latiri me a varavaravai pi avaravai aninge ka mena bala nakum. Utar vung tari kuti avang, tar uot va rate ono utua re na tare. Ai milavan pa vua la kakil mila ambuakur itang, mila ka vua pal. Ai la rate tule tar ia vue, ai namur la rate la rate mungo lar mangandi mep a kalkiti tar dala longori kati makurapau. Kiriot tuna anuna rarate, ai mep avan kiriot manina nuna na rarate, ai tar avan vua, la longor ia tia, a talatala la ke laen nangandi, a evangelist la ke nangandi ap a ngirngir a nua a raprap, angirngir ie ma lotu, matanitu lake ai namur a kindol na pal tulo laen na pom langandi ikor. Ikor tar la reia, la longor ia, ap la re kurue pa ararate nina ngir atia vang. Ataem avan vua aravate ka angir, angir, kir ia tara pikire ararate, anung pau. Anung pau tar uot va pikire ararate, taem ararate nandi avan vua la kaile ka kakailai ma variru ap mila ke tar ma lotu irap, ai talatala i rilis ka ia vua ma pulpit, vua ma longo. Aia avan vua ma longo lare ia. la voro la lukdaon mong la lukdaon mong a van vua ai aravate kala, na wil nina ngir tar anuna rarate iambar lara malum, wa tole vikei, kir ia vot melet, kiria vot a malet second taem ivan, ivan. A lar nandi, lar nandi iaot manung family ia, novi na natnat, novi na natnat, tula me ap vat na nua ma family ailar, ia van kuti tar lane paia tar ia aninga tena varavai tua bilur. Ai a varavai a luaina kakailai a luaina kakailai mila ripit ono ura taem, <hesitation> tur pai aluaina ripit malet lar nandi na nau tar tole vakei utar alumbe pai tole dek dek vikei vunang ano umbap ot kondi ai avan utua ma kakailai na niaring a vung tari ap araring atia avan ma niaring <hesitation> tuk a kakailai irap a kumbu bat i ai a vung malet tar avaura na kakailai vaurua na kakailai ininge la ripit ono vat na taem la kakailai ono vunang ararate nina ngir itar toletole mungo la ma rarate ia ma book na kakailai ataem a <hesitation> mila kakailai lakandi araravate la kir na voro na ririna tar dala luk dala tamtama atia ma rarate nina ngir. Nuktar ing tar ia pau ap ia topau ap ia topau a nuk tar tulo rina ionge, avatung tar a text a vatung tari nandi utua aluk tar, ai alar nandi, apeni dala vungi utua dala vungi utua lamur ma lotu peni apa wan ten a nangadi dala vungi ututa lamur. Ai a vatung ka kakailai atinge la kakailai ilai, mila kakailai lima na raon kondi irap kaile male pai <hesitation> apia nuknuk kamanga. Hi akakailai kiti la ripiti, ripiti, ripiti ailar ia nuknuk nandi ea pikiti tole bilbile kala kitit ai ia arate muri atinge nana utole vike angir manum nilaun kaka u toletole dekdek wakei vunang a rarate ka ininge ia vapurumu mia mia banis nina embar ai mila rate utua ka ai namur avung tar anung tim avarvai avaravai ono utua ka ai namur aluaina tumbuan lik atia aina i kaile pa nine a kakailai taem pa ninga kakailai, iot aina i tatur mungo i tul tar anuna nilaun aloklok na anua latur la ripit makakailai ap lavan <hesitation> lavan tuk utua aravate nina ngir. Ararate nina ngir dala van tar me tulo rina ka kondi kiri tapokot arina. Uke ovae ma pakana bung kondi? Uke o utamatatma ovae? Uke ke ma mapakana karavae? Akalou kiti vot, tar ia peperere taur da mep dake ovae? Ataem avatung tar anung tim a taem anung poin tara vung tari vua. Ai a rauate la nandi, na pakapakana ing da iau iau ono tuaka, ivot mup me na mate na luluai, kirkir dala, mumun dala longor ka rarate kiti, dala mama bunur ta mangit. Vunang da bunuri iesu karisto ia lar ka ava ngelo, mula puak pa ovaika kiti, mula sut ono tuma maiap. Iai ninge? Kamba pas kondi, lapuko, ia ta virit dala kati, ilar mep dala ke kondi dala rarate ma truth kati tara rarate keke kaininge, ia maravut dala, ia vapalanana dala vanan tauri. Ataem a varavaravai nandi atare atare ivan, atare ivan, talatala latatur, evangelis i tatur, a pasta avapurum rap akindol na ekelesia atia makurapau vapurum rapla vua tar la nukpuku ma dovotina. Dovotina atia maninaina atia pi aravate la nandi ara rate ipopoko katia mena tulungeai dala kiri vanan nang adi kiri vanan nangadi ivan takodo tari poko na <hesitation> apal tambu nina ngir ingi ke menda da vot apang atinge. Lo are potei nandi, la rap la tatur lavan nangadi kuti nangadi, holi spirit kirion ngo kaun ia i ot turka i pus ia nangadi. Varavai varavai ailar avaravai utua ka <hesitation> tuk a tare rap la van rap lang latur atume piu, lang la ke atume ka piu lata tur lavan ai arei ka ma mepi ngir na tare kol la van aravate la nanoi ararate nina ngir i takutur kati, ap dala kaile a las na kakailai alas na kakailai ap anung talatala rigut ia kumbu bat anundala lotu ai mila kaille pa. Atare ing lake atumeka piu, la lulul malet me toringut lavan <hesitation> lavan tataptare rapatia makapau. tala irate tun tar a var avai. Bilur kiti itaripuk i vapurum rap akindol na tare makurapua. Maive up up up up ia dala ava tena varavai? Ipit maive tar dala varuprum kalakam bilur? A baramana kiti kiri ot varavai arbitbit kati ma sect b2 kiti, ivarurum atare, aivua mila rate i ka vokivoki, ai namur avatung irap atinge, a kumbu bat a numila lotu, aot tul malet tari wa varapi ma rarate mara maravut ono. Ai tur atia i ravate la nangandi mep, a baramana kiti kiriot varavaikati makurapau, kiriot varavai atia kulun, atuma ka kabagap malakuna, tuma rainau. Oluaino umbap tari van i varavai kati dala rei nandi me makurapau ukeke ovae? I vapurum dala, ararate kiti i diring dala tar dala rap dala tama, dala buru tar ma malum kiti ing a kalou angelo i iakiak ki nadi mep upia da burutarono tar ia lo tupere na urkiti kiti ing ielel vat tenten pa da pi dala rei nangadi mep ataem irap talatala itultari tar pasta evangelis at makurapau ivaravai malet holi spirit kiriot rap. Ang dek na di prei tar dia tur bati, kondi tamal. I ot van ka ivaravai malet irate mur na pakana ionge lang la keke iomaka piu la tatur malet vua tar la varap tupere a varavai atia la lulul, la tul tarla la ap anumila lotu a kona lotu mila lotu atia ma rarate nina ngir apa rarate nina ngir, i vakoina mila, tuk tar mila ngor bambae utinge mena kubekube mila, ika ararate kiti ap irap.